د غاښونو د معمول پاملرنې لپاره، ډیری خلکو ته سپارښتنه کیږي چې په کال کې دوه ځله یا په هرو شپږو میاشتو کې د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي. یو عادي معمول لیدنه له دیرشو څخه تر شپیتو دقیقو پورې دوام کوي. له همدې امله، تاسو ممکن په کال کې شاوخوا دوه ساعته د غاښونو په څوکۍ کې د معمول معایناتو لپاره تیر کړئ.